oronyambobe, oronyambobe omoaete ndomanyete koerenda, ase eng'encho ekero roagachire enyomba eria yaye, eruerendete. No naye na okunia okoboko ororo igo bwokonanta, nonya na egechuni nagieeta iga ekonanta ororo, mono mono bono buna ebichuni ekero biachire ase bigoeta, bigokuna enyomba eria ya oronyambobe, ebikonanta ororo. Ekero bianantire omaete abwo no o oronyambobe rwanyorire endagera. gose, kende kegochia goeta ororo buna eingi, eingi naro ekonanta ororo gose egotaka kogende ororo bichikoorwana, eingi ekonanta ororo, kwanyora oronyambobe rwakorire ki? Rwanyoitire. <hesitation> enyomba eria ya obo- ya oronyambobe aro, nabo gokonya oronyambobe ase ogoitwa na eingi, gose ebichuni, naende biagenda biananta ororo, naende giaeita, omoate oronyambobe wan- ekero oe- egento giasoire ororo buna eingi, ekegoita. Kwarora bikoruana bikoruana bikoruana yaeita, eeh, nonya na ebichuni ebi ebi ekero kiage- ew- ee oronyambobe rokobuata ebichuni ruaria, ebichuni nabio endagera mono mono.